Ënvecce dë büté ël suchèr bütu ël mel u ël succo 'd pum parei al e ën po menu ën po menu dus e a fa menu mal